Fierova gnainy igny <noise> a eo biby manadary azy, a eo ny olombelo mikasokasiky azy ka mataotsy i la, atrobokony amin'nigny la maty anizay troborony an'igny a maty tokoa a.